Darnde taa darake, to ko fuɗɗi fu e woodi keerol, taa darake walaa ko saldorta, taa darake darnde nde ɗon kayre woni koo ɗume.